شوف ا خويا انا نقلك بش تاكل صحي كول صحي متكلش لحلو كامل يعني عندك فالنهار ربعة وجبات وحدى منها حلوة وكدا وفيها السكاكر والتلاتة لي بقاو صحية راك تعيش احسن حياة